A fudo kagu, yucul a gərə bayin fudo kagu, kaguyugo dow kaguma, wanə ngə kagu ma ga, kagunma gəre yəmayu ngə dəyaya, ga na lugu yəce yəmay day nujugu au ya, ga yəmay dəy nujugu auyarə, kaguma ga wanə wucəal kugna ngwə alow co wutu go wuwi go rə njiliengə məgaw ng yəcəl kungna mu gəre, ajicie yo die kagungo niyel yəmay go ngwə nəcəal, kəman nandu ngwə nəel yəman go nəcəal go, ngəa kullum co guəro gəjan du dey juru goza, ga do diengə humay allien gə kagu akulja rə ngundə a gundo arraw, mini do wamay alli kagu ngə, dow kinda ma goya, dow kidama gumnati goya, dow barema goya, dow kaguma ga day kagugo, kəmani nandə ngwə halla guro kəmani nawu diengwə dow wukulgə kagumə, halla yu guro kuru wucəal diya, wucar wal ngwə wan diengaw cie wan diengaw acie ngwə ngunə kagu yu mu humlay go hu alay bəm diengə nalumi diengu human alliyen ya kagu akulja kəmani nando mənga ala kəmanie, ala kəmani andə kagu gaw gongə kəmani awuni alay die gərə kəmani nanda dawangə wuta yal gawgo, wulea ya allan kira gərə wuta alan diengə wuradan rə tarbiya ngə yal gaw go day daw mulu go hura gərə al hari aw decie naw ngwə ngun do yo dan kagu yo mungə, naji dienji naw ai bare yu dan njilie humu ayyu, jigəni ngorəm ayyu, amma ni welaga hidima, jigunay ni hujjagu ngərəm yu wunni hurra huguay ngundə kagu nganay yo nungə.

Uhm kagu die ngal go gan akullja ngamu ndu guro kagu ma najatu yngə human da halla yu boru məgaw ngə yukula gumnati ga dieci yo gəte kol akulja, gamu lugungwə yatal nə boru kungna ma duniya gərə yabonə a duniya ngwə kaguma a duniya gəa yəbo siyasa may rə yəbo məgaw aga ol yaga um mannaw kagu kagu wele welemu go məkeya dannaw saniya gərə mannaw kaga die ngalgo gə kagu akulja ga mannaw kagu gəra ngə mannaw kagu rudəya, kwata kwata ngə gammaw kagu rudə musllaw ngana guro məkaynaw koljimu guro miyi naw guro kəmani atal saniya ngamma barga, məjaunaw ngəra yara rə ngəndə gəro welemu go məkeya dumnaw diengu damumuhu mannaw, mannawa fanda yaga wali duniya yangwə məkiya kala ngəderay yan kafinta, yan shoeshiner yan alli chama ray aga ray afi guro diengo mamənnaw die ngal go ngwə mannaw rə kagu ngə gədo ngə kagu kuramu arəya, ngalgo saniga yeman ya gyen mamənnaw ngə mannaw, məke yada naw atiguro, diengo gal gujigu diengə lugu rə kəmbar guya ga gan saniya die nunjua yaga musulan saniya gərə mannaw saniya ngə katinta ngwə hal ago yuguro saniya mu gəji alay, ati guro kəmanu nagu alay ngwə halla məgaw ngə həlay kujina az hal lauru gafu, məgaw ngə ga gamu fənadan ngwə gəco ngadan ja, kəmani natal barga rə saniya kəri dann gə alli gə kagu n ngamunnaw ngə mannaw magə muguro mbal məmaynaw a gəray gay gəta ayyu. Ha ayyu deciey ngwə kagamu gangu kanuga ngəa gaw yujugu hənanrə ayrə day yu gawo yoyu sanoya ya ga, saniya guro saniya ngə dauce kagu gəre kagan ngə nandagu dieya njilingə gəyel gətal, gəyel boru məgaw ya ga kaga njieli targaga ngə gukulangu gəte ga gatal shago ngagu cieyyu, duwi waya gagu cieyyu gan saniya boru fuyo die alligan akulja ga gajanga amgalagu nahamay yo die alligan akulja ga martəno mannaw kagu gərə ngə mannaw kagu rudə ya ya gərə, welemu guro məsəadanga gal gawa kəra ngwə gar yə kelerə fuwo wata mugu ro kagu mu ngwo yual yan ngwə yaru halla məgaw ngo yəta kunguayo fəradanna yugun ciean go yəfay alay araom, cieyango yəwe alay danwake, ciengo yəwi cəngəba dawake, ngwə məgaw ninna mədannaw rə yata diega məce yatadie, yo gawo yanne ngnay ngnay ngwə hau na guico aru nin, ningo aru nin, ngwə kəman nandə ngwə fənadan nan nəji diecie ngwə gəta gə affa ngagu go kuya, ga ngə məjaunaw ngwə mo ka gərraw dəngəllamu yəmay ngwə məcenaw məfagənaw, mafagə affa nganu ayygo acelaymu ayrə, acelay mu damunnaw rə ngəram ngamu ayrə wela mu ayco, kuru affa ngamunaw manənnaw ngwə məmanaw mannaw yaga dangə acelaymu, mjaunau yarə ngundə gərə, ha yo ha kada ngə nəji kuwi, lugu gəte nuwi malgaw akanu dieyyu diey, yagəram yu muyay co ngwə yuo gawa haka aji gə dau muru namatu gərə akulji ngwə die gə gədayannaw rə warara ngaribu daco guro nəji di ngnay, ngnay nəga gowya ga, gəma gəcobu ngagu mu rago affa ngagu gyen amugu gərə amundə. Gaji gan dieri gəre yəmagu dəi ngwə, acəal diengwə nəgaru guay, ga mannaw maday ago gərə məke gənu gay ngamu ayrə affa ngamu ay go məke gənaw umarni ngadan diengə yacemu ngwə awal gamu naco guru ngə məkəbəri naw ya gərə mannaw, kəma nandə ngwə məyalaw borə məgaw ga, yoyo diengə daw die wucəmma ga afi gəde guro akulja ga dawguro, welaw najiyani gani yangwə wunadan gala an nau saniya ngagwai gərə gəkay naw die amu wurada gəa ga, dan muru guro wano ay ayyə way rə affa gaway diengə nəta nu ngə gəna nə bauta rə bəlinday ngwə warudau gəre gamutə ngwə gu ku llay yaga nəjiray ya ga nuya ga, gəce no wanə diendə gana dan die ngəla yaga, gata angal kuru gu gəce yay ngaway rə affa ngway wukullə whundə yo adəgwə, wunadan die ngə lau gə yugəre day wata wanja gəre ala kəmani anadan gafartu ayyu ga yo ago ga ngə ndu guro yagənay ngnay gyen yəkeyə atta ngadan ayrə yay ngaday afi fitiya yay ngagu ay adda ngaguyay yala gu ngwə gəji herra ga.